Haje himbe duudum handi be wata hakkilo ha dow mai ngam hebugo de'itaare. to kowa heban ko yidi, duniyaaru mai lattan wala fitinaji be masiboji jamanu jotta do.